Allor, c' sta nu piatt ca non, non 'o riesc a fa buon e che vorrei, ca vuless fa buon pecchè m' piace assaje, <hesitation> past e cucozz. Past e cucozz. 'A cucozz sarebbe 'a zucca. <hesitation> Ogni volta che 'o facc ij, viene sempre 'na mezza chiaveca onestamente, però quann 'o fa mammà m'arrecrej. <hesitation> E questo è uno dei piatti che nun riesc a fa buon, poi <hesitation> che c' sta chiù? <hesitation> 'A lasagna, 'a lasagna 'o furn a me nun m' vene mai bona, mi vene semp o molla o crura, nun aggio capit pecchè. Però <laughs> accussì, mammà che 'a fa troppo bon. Facimm semp 'o paragon cu 'e piatti ca fa muglierem e che fa mammà e c'appiccicamm semp tutti, tutt, ogni vot che succer 'na cosa del genere. È n'aggio capito, però <hesitation> dico semp m'aggia mparà, m'aggia mparà, m'aggia mparà, però 'o tiempo nun ci sta mai e uno nun nun nun riesce mai a fa <hesitation> chell che addà fa.